عشان تغسل أسنانك صح. أول شي تحط معجون <hesitation> أسنان على الفرشة، وتأكد إن الفرشة مو مبلولة كثير. <noise> وبعدين تفرش أسنانك بحركة دائرية، مو حركة عشوائية. فرش أسنانك فوق وتحت، وبعدين من الجنب- الجنب <noise> خصوصا، بين الأسنان. تأكد بعد إنك تفرش اللسان، لأن ممكن يكون عليه بكتيريا. بعدين حاول تفرش لمدة دقيقتين، <noise> عشان تضمن إنك تغسل كل الزوايا في فمك.